<hesitation> <noise> bagaimana peran tradisi dalam masyarakat moderen yah <hesitation> seperti yang kita tau apalagi jaman jaman kita sekarang <hesitation> kita terlalu banyak <noise> pegang HP dan ketika kita pegang HP itu kita terkonek ke seluruh dunia kemanapun yang kita mau, kita mau searching tentang norwegia kita mau searching tentang amerika dan trendnya hari hari ini itu kita bisa tau kita bisa <hesitation> bisa apa eh bisa dapat dalam detik nah satu hal peran yang sangat penting peran tradisi terlebih khusus yang sangat penting adalah di setiap tradisi itu kita punya nilai-nilai norma-norma <hesitation> tradisi baik itu secara masyarakat kampung bahkan atau secara keluarga kitong punya tradisi-tradisi dalam keluarga. <noise> nah salah satu <noise> tradisi dalam <hesitation> keluarga saya di rumah itu adalah <hesitation> hari hari sekarang kitong liat HP kitong liat orang-orang tu dong pake baju misalnya <hesitation> baju baju yang sap mama bilang tuh baju kastau <noise> trus celana celan kastau yang maksudnya pendek sa juga binggung maksudnya kastau barang apa sa tra tau <hesitation> cuma itu sudah orang-orang orang tua mace mace papua dong pu cara bicara tuh <noise> memang Kam jang liat orang orang di sosial media dong ada goyang goyang pamer dong pu segala macam disitu baru kam lagi mo ikut deng pake pake celana celana kasih tau baju baju kasih tau maksudnya kam mo pamer kam pu barang apa begitu jadi <hesitation> itu juga menurut saya sangat penting skali apalagi kitong sebagai perempuan toh perempuan tuh kitong <noise> orang apa laki laki de liat kitong tuh dari kitong punya kitong punya apan yah <hesitation> kitong punya berpakaian, kitong punya cara bicara <noise> bahkan jangan kitong bilang kitong saja <hesitation> minta maaf kaya perempuan yang notabennya de punya pekerjaan tra baik toh itu de pu gaya jalan saja orang bisa tau kalo ini de mau ini de mau uang dalam hal ini begitu jadi dari de punya keliatan itu saja sudah kasih tau kalo de pu tujuannya itu nah bayangkan <hesitation> kitong sebagai perempuan itu sa mama bilang kitong jangan terlalu macam terlalu tabuka tabuka begitu macam mo kasih tau semua orang tuk liat ko pu badan begitu tra boleh sap mama bilang begitu nah itu salah satu tradisi di dalam <hesitation> keluarga yang sampe sa datang ke sinipun itu tradisi itu sederhana itu tapi de melindungi sa <noise> de melindungi sa dari orang orang yang mungkin dong niat yang tidak baik atau bagaimanapun kalo dong liat kita dong tidak kenapa napa dong biasa saja dong tidak yang macam pokonya pikiran ke hal hal yang tidak baik begitu trus <hesitation> kalo secara <noise> tradisi secara <hesitation> Adat di kitong punya kampung di kitong orang merauke sendiri itu ada <hesitation> ada sidang sidang adat nah sidang adat jadi sidang adat di merauke tuh de punya strukutur adat ini macam kaya pemerintah begitu ada presiden ada ketua ini ada ketua wilayah ini dan sebagainya nah di kitong merauke juga sama nah misalnya kalo ada masalah dalam perkampungan atau masalah antara orang merauke dengan orang merauke itu dong akan bawa ke sidang ke sidang dan ada hakim dan sebagainya disitu, nah kemarin ada kitong ada masalah keluarga dimana sa pu tanta nih orang guna guna dia laki laki suka suka dia tapi de de tidak suka laki laki itu jadi laki laki itu bilang begini iyo sudah ko tra mau kasih ko nomor ke sa nanti ko ambil ko nomor di kuburan nah dari bahasa itu kan kitong bisa tau toh kalo itu bahasa itu tra baik toh de pu niat tra baik, oh de pu maksud ini tra baik akhirnya kitong keluarga tong bawa ke sidang adat, kitong bawa ke sidang adat begini baru orang orang di adat itu dong apa nih dong pertanyakan dia begitu dong tanya tanya dia ko maksudnya ko pu maksud kata kata nih apa kenapa ko bicara kaya begitu trus dong kasih kasih kasih peringatan ke orang ini yang bersangkutan yang mo bikin tra baik sap tanta tuh dong kasih de peringatan dong bilang dia ko kemanapun ko pergi kitong ada awasi ko ko tidak akan bisa sembunyi dari ktong jadi kalo besok besok ini ada apa apa ter jadi ke Sa pu tanta itu orang orang di pengadilan tu dong su tau yang bikin tu laki laki ini karna de <hesitation> de sendiri sudah kasih keluar kata kata itu dari dep mulut begitu dong kaya tanya baek dia ko ni kayanya ko punya guna ko ni ko pegang pegang kapa ni jadi ko bicara kaya begitu trus kop masuk yang kata ambil nomor HP dari kuburan tu apa ko bicara kaya begitu jadi sa rasa aturan aturan dan tradisi tradisi di <hesitation> lingkungan kita tuh sangat bermanfaat begitu apalagi di era era skarang ee <hesitation> selain jadi apa etika untuk kita kita beradaptasi bagaimana itu juga menjadi salah satu identitas kita begitu ah sa orang papua sa orang merauke kalopun sa sampe di amerikapun sa akan bilang sa orang merauke begitu orang akan liat sa oh jadi ini kop tradisi di kampung tuh ko tidak begini eh iyo tong tra tau yang model model begini kitong di sa pu rumah dong kasih ajar kitong tu begini nah salah satu tradisi tu juga di sa punya keluarga di di kampung sana adalah berbagi dong punya tradisi di mana kalo satu bawa hasil, hasil buruan dari hutan de taro disitu itu de pu hasil buruan satu babi itu de akan bagi satu kampung besar de akan bagi begitu jadi sa rasa nilai nilai ini tuh yang jadi Apa yah <hesitation> yang jadi dasar ketika sa ada di tanah rantau itu menjadi sa pu kebiasaan juga sa kalo punya barang sedikit sa akan bagi walaupun itu sedikit saja sa akan bagi misalnya sa beli martabak baru sa makan sendiri sa kaya ih kaya sa makan sediri kaya sa rakus kah jadi lebaik sa bagi orang k begitu atau mungkin sa telpon sa pu kaka mega ka mega sa ada martabak ini ayo makan martabak kaya begitu dan itu itu fondasinya sa dapat dari sa punya <hesitation> tradisi di dalam keluarga dan di dalam kampung seperti itu.